Ehe, izy koa ambony tilikambo be zegny mô kô rô hidaladala mety tsy manjary fô dônko raha eritreretiko hoe <hesitation> mamalavala vato edy dônko zaho, avalavalako vato igny voa koa sembo naomby olo fôgna koa ohatra mety misy olo mizaha igny zegny igny izy avake <hesitation> mampike- <hesitation> magnigno moa, magnofahôfa tagnagna zegny zaho, agnao miala amzegny koa tsy mahomby igny magnandefa ndraiky koa zaho, agnao lambalambandraha igny soritsoratako zegny magnantso vonjeo amin'ny olo zegny za.